Chemo xtqknuuj wu ratza'm <hesitation> wu ratza'm este qknuuj ruk' <hesitation> ruk' xib'al rochb'laal kumb'al k'o k'eeb' chemo kkunxik ruk' <hesitation> ruk' kumb'al xtqlo'q i xuq ke ruk' kumb'al <hesitation> ri xtqb'an qe ri qb'an chjaay e ruk' xib'al rochb'laal q'oos kujchalo' nab'ey tinchol chemo chemo xtqknuuj ruk' rochb'laal q'oos nkare' q'oos no este <hesitation> xuq ke este este kumb'al xaq are' wu q'oos este ka'nul este chu ulew i mas este qe este qb'an este nejel ri ri kumb'al por ejemplo qtzak <hesitation> Tqb'an rya'l <hesitation> rya'l limux rya'l <hesitation> jengibre <hesitation> tqyaqaj este cebolla chpom <hesitation> qyaqaj este canela qyaqaj <hesitation> manzanilla <hesitation> qyaqaj este musmut chpom <hesitation> qyaqaj este <hesitation> rxaq limunx rxaq naranj nejel ri' qyaqaj chpom xuq ke qyaqaj <hesitation> wu nk'ej q'oos chik este rb'i te de maria luisa qyaqaj chpom qtzok chi' ya taq ya chaq' chik este xaq rya'l este kesjelul chpom este ju vaso i qyaqaj este ki' ki rmieli'l este kqaj chpom i qtij chi' kek' ri' este qknuj wu ratza'm ahor ju chik chemo <hesitation> chemo rkunxik ri Ri ratza'm are' wu qlo'q ke kqlq'o pastillas i por ejemplo antigrip <noise> <hesitation> vitapirena i nk'ej chik nk'ej kumb'al chik i qtij ruk' nu xuq ke ruk' rya'l rya'l este manzanilla, rya'l este rxaq limunx qtij i ke ri' qknuj ke ri ratza'm chjaay